انا واحدة محبة للعمل، ونحب نشتغل كل يوم. ايييه حتى لو هشتغل ساعة حتى لو ساعتين وحتى لو اربع ساعات بس انا يومين بنحب الشغل. بنحس ان انا نجز في شغلي وبحس ان انا انسانة منتجة كل يوم مش باحب ان انا نقعد اكدا من غير شغل باجي الأيام باحس بملل.